Bhe <hesitation> s'arregodu pru bellu chi tengiu in s'infanzia esti, essi benniu a bivvi innoga in Sardegna narausu poitta deu in Milano, innui seu naschiu, non m'agattaiu po meda cosasa. Non mi praghiada abarrare accorrau in u, in u giadriu o i unu ottu de ua dommu. <hesitation> D'appu sunffertu meda cussu tipu e vida <hesitation> inveci de candu seu lompiu innoga in Sardegna mi seu acattau meda meda meggiusu. Appu agattau su modu de bivi tranquillamenti innoga.